الحاجة اللي نحب دائما <hesitation> يعني نقولها لناس هيا تكون عندهم بزاف إيجابية <hesitation> لأن إيجابية هيا الصح هيا اللي تخليك تتقدم، هيا اللي تخليك <hesitation> تبلور حياتك تخدم تعيش جيدا تكون إيجابي هذي هيا أو وتنحي أفكار سلبية وتكون تأمن بروحك بزاف وتحب روحك وكي تحب روحك دائما تحب أفضل لنفسك، لذا <hesitation> حب النفس مع إيجابية.